Robia zen̈y izy io bôka tafiditry an̈aty helanelan̈andra de fan̈omboahandra kà izy fan̈anaovan̈a raha tsara fo. Kô fa an̈ao matetiky kô fa an̈ano anteriman kô fa robia andra de mety fo.